हाथी जो चे सू चे बहुत बडू जानवर ये एक पैर खूब लंबा लंबा चे पूँछ लंबा चे सूंड चे एक ही द्वी दांत चे